لو كنت مظطرة أعيش فى جزيرة في الصحراء لمدة عام كنت بختار أشياء تساعدنى على البجاء والراحة، والأشياء اللى بأخذها معى هى خيمة جوية ومياة شرب كافية وكمان عدة للطهي وأدوات صيد أو جمع الطعام وكمان كتب <hesitation> كتاب شامل عن الحياة في البرية، وبهذه الأشياء أجدر أعيش حياة كريمة في الجزيرة وأواج-وأواجه تحديات الحياة في الصحراء بطريجة أفضل.